<hesitation> Fia zany fagnajaria azy koa agnaty frigo mety hoe maharitry eo amin'ny roa herignandro eo i, de amin'igny zany laha vao après an'izay koa efa tsy azo hohany de na koa laha ohatry hoe tena glacé be zany le agnaty frigo ao de <noise> afaky mety maharitsy mihoatsy ny roa herignandro mihitsy i.